Iran pegua reta ko <hesitation> arakae yae jae yavaete gue imperio kua imperio persa jaema añae <hesitation> mil noveciento setentai nueve pe jae oiko como republica islamica jaema jae reta añae jeiete jaereta guɨnoi medio oriente pe jeiete jae reta <hesitation> yavaete gue tenonde, ma tenonde iru va teta reta gui kua teta tuisa va